انا الصراحه بفضل الاجازه الصيفيه لانها بتبقي من السنه للسنه, وانا بستناها كل سنه بشوق, لاني بحبها وبحب الفتره دياتي ان انت بتفصل عن العالم وتستجم انت ونفسك و اهلك, حتي لو كانت مدة بسيطه يعني بس هي بصراحه من احلى الفترات إلي بتمر بيها